Nɗikka ɓe wi'a miɗo laara mi wala nanan ngam a yiɗata ɗuniyaru ɗo no woni pat ɓe ɓe yiɗima ɓe ɓe ayiɗi pat a wala waawa larugo ɓe.